Auk da ngu thodum sa ve ma <noise> klan a ngu tor guama baul. Ngu, ngu thal kama baul nga mor du nguat sa mani amas ninggi. Nguait sa mani aning gi da ngu lu cha kanang ama marneth da ngeth sa thum na. Ka rung ma ngil ngu lungrth ia sumga ma negth maman doki ngeth. Da va bi chai dasik klan ia nguat kama ithang dasik nguk veng ang ngeth da cha dasik, ptha ngeth da mamar a nguat kama ithung da ngu ngu thor ngeth sa. Asik a karung ma amar ngeth da manman a nguat kama ithaik da ngu thungeth matki da ngu thor ingua ngu suruk kama ithung sam muk sa ngui ngu thor ngeth. Ngu thor ngeth da ambes a ngu na thor ngeth masa niga drem pa chok amar ngeth kusa. Daka karung avang ama si chir ka ma ngeth mamar. ava bichai dasik sindem ngo sanget maskok ngu thor nget. ngu thor nget. ngu thor nget sa chule sa nguma ngua thu nget maka ma ithung. Ma ngo, ngu sruk kama ithung sa va ngeth ma muk ma kama i thaik ma chule da chok kule ngeth klana chureski ura agit. Ma muk da kia sangar kama aring gi. Dasik ngu thor ngeth pe mat ki dasik ngu thu ngu suruk kama ithung ava bik da mamar a thun mamar. Daka karung ma karang ma si chin ka mun ngeth daskok ngu thor ngeth, da ngu thor ngeth da ngu ru chin na ngeth paka dul. <noise> Ngu ru <noise> vtha ngeth de va spchin air na vtha ngeth sa chule sa ngua <hesitation> nguaik kanana ngeth. Asik a nguait ngua thik kana na ngeth da sot. Nguait su gu bual da sair ngo a bik ma ngua thair ngu thor ngeth. ser ngu thor karang ma <hesitation> karang ma mar ngeth dangeth na sot. Vasis dum ngo sung ngeth. Dasik nguait da ngu chana nangeth muchus du ngu chara na ngeth da cha dul ananga pes, ura ngu chana nar ngeth mane ua ka ma ivat. Ura ngamanga da ngua thu cha vuk. Ura ngu chop sa chama aseska da ngu chararanget pe. Asik ngu chara nget asik chunangga cha lu nget. Daka nguit sa mani ari nggi dasik ambes ngu lan angu thor kama baul dek arang ama sim mal doki ngeth sarthum na. Save ma ngu chara ra negth dasa ngu charanangeth doki simal sithum na doki. ngamor doki karang ma aulul da asravet karung ma aulul doki ngeth sa thum na. Kama ithung karang ma sip sa nga thal ngeth sa ngu crana ngeth sot sa sip ma ngua ngua that mangeth. Doki ithatik avanget doki <hesitation> auk itha thik ma mali avanget taitha dik doki chai, <hesitation> auk aithatik ma mali avangeth tathadik doki ngeth sathum na doki ngeth du nguatu vaneng na ngeth doki chaning ma angumor ngia drum a ma li ngua thalngeth nga mor da nga mor avik doki nga mor na vum na. Asik sip da nuga tath ma ngeth doki thak avangeth doki thak avangeth. Dak save ma gumamukiom, gumamuk da sa cha ngip. Daka gunanek daskok kia ve. Dak mundu ma thais na ut da aigngo dasik gumam de. cha de nga dasik gu mamuk da ngu du ngu klan a gua vlek achi vadi ngu a tet na sot a cha. Ngua tet na sot a cha da ngi a drem ia gumamuk dasik gumamuk asik ka na guarngo ura chini gunanuk koki ambes ki na guar ngo da kini gumamuk da ngia dremia ia a ngo du ngua tu gusnug su gumamuk. A gu mamuk da gus ngua tu gus nung savtha cha. Dasik kalama cha tet kuenai ingu na tha undert. Undet sa va lat ura git. Muchuves da ka tha munsung ngo sa na git da ngu nari na glumga ngia dram ia ka di nge. Klan a nguthaimgi nango ngu na cha klania kulongo ngu nu guma mukiom, kivi dasik klan a mana tum ngo. Ura kanam as da nguathas da va ron du nguatgu guaveski ve ia vathikithom. Ma chalan klan gama ithak dok asik nguan. nguanamu guaveski ve ia ptha va ma thi chi ni. Daka gu n na nuk dasik am bes ti kuar a ngua ve na sot achi marmar kini chok muchuves. Ngu ait na sot a chi da gu ma muk dasik da chave cha ngip da sa gunanuk da chi ave. <noise> ia um umo ithi chai upe thatthik dak uma un namuk da chi ave. Da um mamuk dasa cha ngip dasa ka ngip sas kok amadik am munia a nga met. Kam ka ngip dasa ngo das ngua mat a lugut sa a aunais. Aun nais ama lavavet. Ia aunais ma la va vet dasa anguthais a bik nga mor nga mun sa chule da cha muk ia sanbam. Dasik gu, gums gualama gua musnung da sai kave ia gu gumamuk klan. Da gu mamuk da ithik da cha muk pe ia sanbam da chave chan a mas. Muk ia sanbam ma tha vat ka ve. Ngia dremia ta vet kave da pe galam ava ma, ava ma athe. Avamat pek tamu tave ma tha ngip da tha ve. Ka var as ia ka dasik am bes. Ka na ngip da thi vatka momei i, mone dasik ambes na va nga thena mone dak, kait da chait sa muk. Pik ma aramga da chamet sa muk. Ka met sa muk avik de asik ka ngip da avathere tha thuk matka mukia san, muk. Daka mone da cha kuarasia mone da sik ambes na vanga there tha nia ve ngia drum ia mudu chalan ia tha guedik klan a thi hucha ma chor ura munis tha guar nani acha una chini, cha dasik a bes ti kuar a chada vathere tha mukia sanbam da chave aramga avik da cha met da cha mu sagal da muk asik kuleds chavi tha tha vat ka daka mone da ango bes na vangnga there tha ve. Masik ti thuk mu ka mi thu na sot pi ma calan a tirumga da kana mas klan avik. A avikda dung avik.